Lapicero nanduu kayinró ndun ndanduu njunra nuu kuva'a, nayena iho njuninró kainró keko kutayikui tuxhini nuu nruun ukee uninro chinuró, nanio keko uun viko'o iho nujarnu chinonro nakunaru nnende uun lapicero ha nuu cheatuu nanio vabrpo kainro chi'a atuuna akunaruu noix, yekunaro yikuchi nuyia atuu akunaru ndenijanru uun nakanaró ndono nantujun nanuu an unevaru o'on njuan kendai, enduu escueka ladii yeko'o nduu chinduu ina'a njuni tenda kuaña ján chindui nuu tutui chidii kena'a nanio nondutu kuna chinduu kuchikuru, tendana una'a chí atuu nanró chikue njuina ñonaró chikue njuina katiu ndunaru ñono'o atuuanru ndono koyunai, yenanchindoro nduu inani lapicero ha kina ninani nimodo kunaró.